Momba ny teleskaopy, teleskaopy karazana maso lavitra izy, fa ohatran'ny hoe misy vitre anatin'ny raha io mahita lavita be zany izy, hafaka hitarafana la kintana zany.